في الحقيقة بتأكد عن طريق الحواس الخمس الي ربنا فضلنا بيهم كا بني ادمين ، زي السمع و اللمس والحجات دياتي بتأكد لك انك عايش في واقع ، واعتقد مهما وصل الذكاء ، او الواقع الافتراضي من تطور هنفضل بردوا نفقد فيه الحته دياتي، و الحمدلله ربنا كان عالم أن هيجي فتره من الزمن فيها العك الكتير ده